Tóhå loè çiáã tsùâ kounã, tóhå loè çiáã tsùâ toúnâ, tóhå loè çiáã tsùâ nenå, tóhå çiáã tsùâ çínã, tóhå çiáã tsùâ ñánã, tóhå çiáã tsùâ jñínã, tóhå loè çiáã tsùâ çióâ, tóhå çiáã tsùâ ñínâ, tóhå çiáã tsùà çiáâ, tóhå çiáã tsùà çiáâ kounã, tóhå çiáã tsùà çiáâtoúnâ, tóhå çiáã tsùà çiáânenå, tóhå çiáã tsùà çiáâ çínã, tóhå çiáã tsùà çiáâ ñánã, tóhå çiáã tsùà çiáâjñínã, tóhå çiáã tsùà çiáâ çióâ, tóhå çiáã tsùà çiáâjñánâ, tóhå çiáã tsùà çiáâñínâ, tóhå çiáã tsùàçiúã, tóhå çiáã tsùàçiúãkounã, tóhå çiáã tsùàçiúãtoúnâ, tóhå çiáã raâ tsùàçiúãnenå, tóhå çiáã raâ tsùàçiúãçínã, tóhå çiáã raâ tsùàçiúã ñánã, tóhå çiáã raâ tsùàçiúãjñínã, tóhå çiáã ra tsùàçiúã çióâ, tóhå çiáã raâ tsùàçiúãjñánâ, tóhås çiáã aâ tsùàçiúãñínâ, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã tsùâ çounã, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã tùâ nenã. Tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã tsùâtoúnâ, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã tsùâ nenå, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ çínã, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ ñánã, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâjñínã, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ çióâ, tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâjñánâ, tróhå tóhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã laâ tsùâ ñínâ, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè tsùà çounã, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsùà toúnâ, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsùà nenå, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsùàçínã, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsù ñánã, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsù jñínã. tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsù çióâ, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsù jñánâ, tóhå çiáã raâ tsùà tóå loè raâ tsù ñínâ, iã loúã, iã loúã tsùà çounã, iã loúã tsùà kounã, iã loúã tsùàtoúnâ, iã loúã tsùà nenå, iã loúã tsùàçínã, iã loúã tsùà ñánã. iã loúã tsùà jñínã, iã loúã tsùà çióâ. iã loúã tsùà jñánâ, iã loúã tsùàñínâ, iã loúã tsùàçiáâ. iã loúã tsùà çiáhå kounã, iã loúã tsùà çiáhåjñínã. Iã loúã raâ tsùà çiáhå çioè, iã loúã raâ tsùà çiáhå çiáhå jñánã, iã loúã raâ tsùà çiáhå çiáhå nínã, iã loúã tsùà çiáhå çiúã, iã loúã tsùàçiúã kounã, iã loúã tsùà çiúã toúnâ, iã loúã raâ tsùàçiúã nenå, iã loúã raâ tsùàçiúã çínã, iã loúã raâ tsùà çiúã ñánã, iã loúã raâ tsùàçiúã jñínã, iã loúã raâ tsùàçiúã jñínã, iã loúã raâ tsùàçiúã çióâ, iã loúã raâ tsùà çiúã jñánâ, iã loúã raâ tsùàçiúã ñínâ, iã loúã raâ tsùà iã çiáã, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã tsùâ çounã iã loúã raâ tsùà çiã çiáã tsùâ toúnâ, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã tsùâ nenã, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ çínã, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ ñánã, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ çióâ, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ ñínâ, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã. Iã loúã raâ tsùà tóå loè pahâ, iã loúã raâ tsùà tóå loè çounã, iã loúã raâ tsùà tóå loètoúnâ, iã loúã raâ tsùà tóå loè nenå, iã loúã raâ tsùà tóå loè çínã, iã loúã raâ tsùà tóå loè ñánã, iã loúã raâ tsùà tóå loèjñínã, iã loúã raâ tsùà tóå loè çióâ, iã loúã raâ tsùà tóå loè jñínã, iã loúã raâ tsùà tóå loèjñánâ, iã loúã raâ tsùà tóå loèñínâ, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã tsùâ çounã, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã tsùâ toúnâ, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã tsùâ nenå, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã raâ tsùâ çínã, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã raâ tsùâ jñánã, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã raâ tsùâ çióâ, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùà tóhå çiáã raâ tsùâ ñínâ, iã loúã raâ tsùà tóhå tóhå çiáãtsùâ çiúã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáãtsùâ çiúã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáãtsùâ çiúã çounã. iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùâ çiúã toúnã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùâ çiúã nenå, iã loúã raâ tsùà. Tóhåçiáãtsùâ çiúã, raâ tsùâ çínã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã tsùâ çiúã, raâ tsùâ ñánã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã tsùâ çiúã raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùâ çiúã raâ tsùà çióâ, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùâ çiúã raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùâ çiúã raâ tsùâ ñínâ, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùâ çiúã, raâ tsùà çiã çiáã, iã loúã raâ tsùà tóhå tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùà çounã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã tsùâ toúnâ, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ nenå, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ çínã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ ñánã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ çióâ, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùà tóhåçiáã raâ tsùà çiã çiáã raâ tsùâ ñínâ. Iã loúã raâ tsùà tóhå loè, iã loúã raâ tsùà tóhå loè çounã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè toúnâ. iã loúã raâ tsùà tóhå loè nenå, iã loúã raâ tsùà tóhå loè ñánã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè jñínã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè çióâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè jñánâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè ñínâ, çiat, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ çounã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ toúnâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ nenå, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ çínã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ ñánã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ jñínã, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ çióâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ ñínâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè raâ tsùâ jñánâ, iã loúã raâ tsùà tóhå loè, toúnâ ninã loúã.